مونږ سلاد په دی ډول جوړو چی پکی شنی ترکاری لکه کاوو، بادرنګ، رومیان، پیاز او ایشیدلی هږیو نه ګټه اخلو.